Izy koa zaho ndraiky managna resto ninahy manokana karahan-jaigny de le karazan-kagnina avy aminay any tegna tiako andrahoigna <hesitation> magnano sawba zaho magnano godrogodro zaho magnano môfo ravigny zaho de mahandro rô miaro vanio zaho.